جوتا پہنن لئی جس نوں انگریزی وچ شوہارن کہندے ہن۔ اک سادہ پر اُپیوگی اُپکرن ہے۔ جوتے پہنن وچ آسانی پیدا کردا ہے۔ ایہ خاص طور تے اوس سمیں ورتیا جاندا ہے جدوں جوتے تکھّے موڑ والے جاں تنگ ہون دے ہن۔ بناؤٹ تے آکار شوہارن عام طور تے دھات تے پلاسٹک جاں لکڑی دا بنیا ہوندا ہے۔ اس دا کنارہ چپٹا تے وکر ہوندا ہے۔ جس دے اک پاسے نوں گولا تے ہلکا وکر بنیا جاندا ہے۔ کجھ شوہارن دی لمبائی چھوٹی ہوندی ہے جو ہاتھ نال ورتن آسان ہوندی ہے۔ جا دے کہ کجھ لمبے ہوندے نیں۔ جو <hesitation> کِن توں پِچھوں دیے جوتے پہنن وچ مدد کردیے۔ پیر دا سائز تے جدوں تسی جوتا پہن دے او۔ شوہارنہاں دے ہلکے وکر حصے نوں پیر دے جوتے دے پِچھے بجگار ہونا چاہیدا ہے۔ کس لمب دا کام اے، شوہارنہاں دی ہلکی اتے چھوٹی سطح۔